Sifaa ndefu <hesitation> ganndiraaɗo Asi mbeloo kam no feewi ko juɗgol, irtude, waasde defde. Kamɓe ɓe njuɗan ko ɓuri heewde ɓe njuɗan. Ɓe e keewaani defde hono no ga ni.